मेरा ज्यादा दोस्त नीन। बस मेरा कुछ खास दोस्त छन। ज्यूँकि संख्या पांच च। और ज्यूँकि उम्र बत्तीस ,तेतीस ,पैतीस और छत्तीस वर्ष च।